Bulane esa, bulan erua, bulan ka telu, bulan ka apat, bulan ka lima, bulan ka anem, bulan ka pitu, bulan ka wualu, bulan ka siou, bulan ka pulu, bulan ka pulu osa, bulan ka pulu orua.